ما- ما نعرفش إذا كان فيه مرات كان الحظ فيها سيء معايا، بس ممكن نجول في مرة يعني إستغربت فيها إني <hesitation> شريت تليفون جديد وكذا، وبعد أسبوع ممكن طاح وإتكسرت شاشته <noise> ممكن <hesitation> وجتها كي حسيت مسألة حظ.